पहिली दाणेस असले ते रंती आणि जंगल असले जे शिकारी सुधा असले। पहिली ते नुस्तेकर असले आणि ते नुस्त्याकांग धरित असले। दक्षिणाची <hesitation> कंट्री आसा यी आणि ती खूप लोकांनी भरलिली आसा। येतून खूप आयलैंड असात।